Juamiraawo tagi himbe be yonki ha bandu mabbe je be wawan be seya ko be suna. jamde bo wala yonki dum tagle himbe on wawata seya ko suna banta ko tagle jaumiraawo nanata.